Kocho jan onré junitu detuján choko luchijan kuanduu ndita kaya'a, chindoto njuan uun chindoto yuu tune ndinaku chukunréro iho kuete kentaduu indó, jundatio ndaniu yetuu ye'é ndekatu ndiki ñunuu cheka tuu cahnde chande tutan, ndajan nduyu ján chinani chikandute venute tondute pedazo nuu ñunda nda'a nunua yetuu, taka ikuijan yetuu nundevi vetuu kuandu kuenta indotu kue kuenda takuu indotu kue nuni indotu takaya tanetu njuan, yetu nevetuu ne'e neto yen nduu kuani nikua kua niko nonduku hi yetuu chicho koluchi njuan ndón, iko notuu kuendoi ikonutu yanitu no'o komidero jan nanitu no iho nduku chokojan, yeko ndekuu ñeto'o chandetu ndañunu yandetu ndukuchoko nréndonojan ha dachititu ño'o nona ndechunde yañaján, ndukutu iyetu tandetu kuandu tevetu yetu takayatu ndonotu no iho yetuu kuan ndekuna natuyunu kaañunu ikono tuñetu ndikinu tikue ndukenu, nukenu ndutoko ndukenu kuenta tkañono hi iho kuii ndanta ta kuan atuu chan chetechi tavii ndututu ndañunu njuan ndo iho takan ndai ñunujan ndava netuu njuan netuu chindavado yetuu ndau koyo atunda ndan nduxhi nduxhi ndo iho, ndacho ndije yetuu.